Lekk liy undi wér-gi-yaram gi daal mooy, soo amee ñebbe walla ñebbe, cere, cuuraay gerte, ruy, nga def fa soow. Lii yépp ci wér-gi-yaram la. Ku koy lekk dangay am wér-gi-yaram.